حسنًا، العمر ربما سأختار ثلاثين عامًا، ثلاثين سنة الصحه جميله جدا، <hesitation> طموحه للغايه، كان لدي الكثير من الطلبات، ارتديت ملابس جيده، كان لدي قصه شعر جميل <hesitation> جسم جميل جدا، نعم ثلاثين انه انه انه هو احسن سن.